Ña koni iin nii iin ni nravi ña gua tuga nona tá chinreina para emprezar chinreina, ta ngu kain kuani ta kani ti'yáka kaani chíkiniva ti'yaka ta nrita ku koni ho o on. kani zanahoria chí kini va zanahoria kani ta nilajan okanita ho o on. tani ho o on. gota xhí ho o on. manzania noni tá xhíanjan ta kini nruvii noni tu ho o on. kokani pescado chi pescado ta kini vati cuenta nruchino ta oxa okuga ruchinoni ta dikuan nguan kueni kueni ta nruvata tokota ho o on. tan tuni lia gota shi ho o on. ho o on. gota chíi ho o on. lima noni ta kitijan ta kini va tán gota xhí lima na ke noni ta dikuan nguan ta kueni kueni ta nruvi noni tá nona noni ta konreni kakanoni ta nomas, nomas ña korenia xhí data ho o on. kikuegaña tá okuxhí va'ani ta okani ho o on. zanahoria jan xhíña ho o on. du ti'yakajan okuxini.